Okay, esiku lyandje ngaye ohandi lyi tameke nee ngi, konyala uunene ohandi penduka ngaa ontano hongula mono handi penduka negalikano, shaa ndapenduka tandi galika, opo ne tandi kutha ongodhi handje, tandi tala nga shi tshiinyenga muuyuni, uunene tshi kwatelela keenkundana dhi dha kundanekwa uule wee wili omilongo mbali nane dhi dhaka dhilongela oku pendukila esiku epe ndoka te penduka, nokuza ne mpono ohandi ningi omadhewo, sha andi ningi omadhewo ngaye onda pwiikina koradio, unene ohandi tameke ne program dhono nga hadhi kundaneke keradio dha yolooka ongula hadhi tameke ne pohamano, ashike ngaye uunene nene ondi hole okulandula noku peiikina ee radio dha south africa, okuna ngashi oprogram himwe ihandi hi palutha, hahi ithanwa ashifa breakfast, ndjono ihandi hipalutha shaashi ohahi tameke ohamano sigo opomugoyi, koneka mpeya ondeku lombwela kutya ohandi ningi omadhewo, ohandi ningi omadhewo oku dhewula olutu lwandje manga nokuli inandi kiikosha manga indilya nande otsha ondoole oku ninga omadhewo tango opo ngaa ndikale nda dhewula olutu, nokuza ne mpono okuha peeheyali mpeya ohandi kalya ne shono hamwiithana otshuumbululwa tango, andili ngaa ikulya ngaashi; unene omahi, iikwamboga Niihulunde oyo uuunene handi tameke okulya otundi nethimbo ndi lyongula, esiku tali ende ne tali hi, andi ilongekidha, tandi hi momeya tandi ikosho, tandi zala, kiilonga ohandi hi pohetatu, ohetatu opo tandizi megumbo shaashi iilongab yandje ohayi tameke pomulongo, kiilonga tandi thikiko pomugoyi, omugoyi ondili metemo, tandi ilongekidha shono ndina okuninga, momusholondondo gopolohalama ndjono ndina okuwilika, konyala handi ilongekidha uule wo wili nenge uule wee wili mbali shaashi ethimbo limwe oha- ohatshi ha- ohatshi adha ngaa kutya ondaha kiilonga pongapi, thimbo limwe andihi pohetatu thimbo limwe ota- otandi hi nande opomugoyi, tandi ilongekidha shono ndina okuninga mo show ndjono ndina oku wilika, nokuza ne mpono okuza pomulongo sigo opomulongo nambali ngano ondili mombepo, ndi pyakidhila no program handje ndjono hahi ithanwa olweendo mombuga ko derset radio, sha omulongo nambali gwa dhenge, ethimbo lyandje lyoku zimbuka, ohandi kalapo ngaa nooyakwetu katshona okupopya ngaa nayo kuya mekwatathano okuya kunda mpeya nampeya nokuza mpano ohandi tshuna kegumbo, sha ndatshuna kegumbo, ohandi hiko manga ohimwe ina hi dhenga, mono shono hatshi nyanyudhandje uuna ndaha kegumbo okudhana wo nomumwandje shaashi nahe ohakala ayelukwandje, shaanga uuvu omweelo gwiinyenge ngi, he nena okwa panda shaashi okuwete kutya tate okwa galuka. Ya, atu dhana nahe sigo ngaa andi kothapo. unene sha nda- nda- ndagalukile kegumbo ohandili omusha, omusha ohandili ngaa lopohimwe nemunute omilongo mbali mpo, shaa ndali omusha andi kalapo natango nomunona, okuza mpono opuwo ondoole okuka kothapo, oku kothapo ohandi kothapo ngaa, kayishi oku kothelela andi kothapo ngaa nande owili, owili neminute omulongo omilongo ndatuu, nokuza mpono otshuuka nande oko ndatu, ondatu shaa hadhenge, andi penduka, natango andii kongodhi handje nenge thimbo liwme andii moseti ndika tale otv nenge uunene andi pwiikine nande iishikomwa koo ngashi kee youtube hono, twaadha nga andi pwiikine iishikomwa mbi uunene yeenda katshona hatuti kutya, oombi ya gundjila noya ngungumana nawa, opo ne ohandi kotraining komatango, thimbo limwe ohandii ko soccer, thimbo limwe ohandika tondoka ngaa, omuntu to tondoka ngaa opo olutu lukale lwa dhewuka, shaashi ngaa mwene ondi inekela omadhewo, nokuza ne mpono sha wahi kouvena hono, ohohi ngaa komadhewo sigo opohamano ngaa mpe, ohamano to galukile megumbo, toya wiikoshe, owa tegelela uulale, ngwee watala o tv wa tegelela eenkundana nande okuli, ngaashi ohetatu, kutya okukale kwali te tala etanga ndee ohetatu tahi dhenge nena ohandi tala eenkundana shono tashi kundanekwa shaashi omuntu ngaa ndoole eenkundana dhono dhili pethimbo. Na kandi hole okuka kundanekwa, ongaye mwene ndoole oku kundaneka ngaye mwene, nokuza ne mpono sha ohetatu hadhenge na kakuna we etanga, nenge ndi tsikileko ndi tale tsha, opuwo ngaaka ondaka lala, lyo esiku ngaaka olyeya peshuulilo, ano esiku lyandje nomusholondondo gwalyo otsho guli nga.